عشان أكتب رسالة شكر لطيفة، أبدأ بالتحية مثلًا عزيزي أو عزيزتي وأعبر عن الشكر أشكر لك أو ممتن لك وأذكر السبب ليش أشكره لأنه ساعدني أو لأنه كان موجود معي وشارك المشاعر إذا حسيت بالمساعدة أو الدعم وبعدين أنهي الرسالة بمثلًا أتمنى لك الخير أو شكرًا لأنك تترك أثرًا طيب.